Mu suuckbu isaana isiighine: mu la déye saygna, ni mu déye saygna, yongu-gnoju-saana-mu ringi suuckbu saana siighine dii mmiigna. Mmiigna ni mu féérine, mu la suuckbu isaana siighine. Ni ma féérine mmiigna ma ringi suuckbu saana. mu la suuckbu saana-mu la suuckbu-ruugji lé. Ma bhiira-fur fur song mu tu bhiirane ni isaana an miigna, ma suuckbu yi. Foo mu ruugji, mburu isiighine.